Dim ɓanu mi ɗinge ko lushu, ɓanje dim ka lammai mi ye ara. Shi ara matwi ko lushui shi min nayi dage dage <laughs> min nayi kishimi, shimi boku lau mot mongo, ka lau kalau tumatir mongo bo ko kande ka pate motti ko wati bayeni kai gire wom kai landa kai patimai kai kai kalimai, kai kailimai, kai kailimai me kenan ba ka yimai gin, ba ka yimai woi lu yikiu, ba gin lu ɗum a ka le goro dinge lu dong, lui ba dinge ni kai kaile lui la live kai lumai da petewo kai pate motti. Boko pate morn ba, pate pinen ma arai, ka kaile, ka klaile, ka kaile, ka kaile, bokoye boko kaile ba kaileni ba yeni a ka almai a kai yini kai do pate hu mongo, boko ali hi woi dingana kiɗe- kiɗe aka pate gwa kalla koi bla mane yekimani bla dingeri gwang ba ɗingeni, shimi mni nai arai shimi ara ma twi ko lushu, shimin nayi yimni dage dage, shimi, amma bo ara, ara ma twi kumat, konai kumat, manu shimi dim min ye gin bwo lwa- lwa baka ɓwal kumje ma kai ye buro lwa- lwa koi gin buro lwa- lwa gin kimba mongo, gin woi buro manda mongo shimi aka ye ara matwikumat konoi kumat dedera. Bo kai kammai dim kuma ko lushu dim, shi dim. bo kai lau konoi ara ma twi kumat dim, bo kumat ko lushi, kiduwa miya wube ko lushu ɗa kumat ni, boko wuɓe, shimi aka lau kumo ara kai patimai ko wati kai pate mot boko pate mot koima dai ɗumoi. Bo aka pate mot mi dwai ma dai dumoi, boko pate ana mot deno ma dai ɗumoi. Bo ko pate kai lau we kumba mongo, kai lau we kumba mongo, kai lau deiro mongo kai lau latɨm mongo, kai kashe latim mongo koi kai dingimai ba dingeni ndoburok, dushe ɗino mongo ndoburok kai patimai koi kai do longumai boko longe ka bonni lokaci kalla. Bo ban dim bo jang laki dikkim an duko ɓwau. To yere miya wo wun jinda wom ɓwau. To kai ye lo burodok mongo kalla koi boko ye lo burodok kalla koi an ɗuko ɗow kurup. Kai girmai kai tikimai gin miya bowu kuman mawu wun tumai. Me kumat ko lushu kenan. Bo ɗa kumat aponen dim shi ana aka ɗinge ambo kishiyan baka luba kishiyan dim boko gitiru kishiyan mongo bo kai jindai bla duwon katral katral aka wamai lawati ko aryo wati ba wusheni kai jobumai la gwa already ka pate ka pate jang ko wati kai lu mawu da- da- da koi. Kai do gin lwa- lwa mongo, kai pati mai, dum boko pate lwa- lwa mongo kai do pite mandai, bo ko pite mandai kimba mongo, bo kai gin latim ma a ka kashimai koi dai miya yimai boko kashe latim mongo kai do gin mot ɗeno mongo kai patimai, buro lwa- lwa boko pate dum boko ali a paleni pulkum koi a puleni koi shimi kai woi boko ye an mama ali ba man ali aka almai an twi gan aka almai an ma ali purogur ba yadde aka almai dow a dingeni kai kepmai ka tikimai ka tumai. Bo dim a ka bwal kurnje dim bo kai bwal ku'unje ka shaye gwa mongo dai wom kai ya an yima. Bo ka shaye gwa ma kai lawu bwo lwa- lwa mongo kai lau kimba mongo, kai lau lo daddawa mongo ana duwo darin boko wai kai patimai kai bwal kurunje mongo ka twi kumar aponen mamai yiki ana kumat kure ma dai ɗumoi aka tumai yiki an yima kishimi, an gai wonduwoyu. Puroguru bla ayemini, shimi dukoi.